Yo ta koni ngutua mi anria kidana yuxa nravii, ñajan ta kidana ñá dachona nruchi ini kidii ta ngua tan ná nilia ña ta kidá yoná, yuxa xiá tata xa chó yuxa jan tá tan'na nruchí ini yuxajan tá najan nguan kan'na ngu yuxa nravii ta ho tu tixá yodó, tiyá yodo jan tá chikonata no yo'do ta konini nranatá, ñajan ngu ña kanna ngu tiyá yo'do ta ke xatunata, inga tu ña ni xa kidana xana ta vichi ngua kixan nganria hu u u